<hesitation> Vôloagny indrindra lo amizay le fomba tegna mahomby mba ahaizan'ôlogno karazana sakafo tsara sady samihafa zany <hesitation> alefa publication ôhatra internet ata amin'ny fb e regny bôka be mpampiasa regny atao amreny karazana sary tsara zany tegna tsara zany le saritsarinle izy ata zala misy ôlô mbô kamo mamaky raha de regny anavaogna azy publiegny.